نیوزیلنډ یو اقیانوسي هېواد، کلتور یې د موری (Māori) او اروپایي اصل لرونکو ترمنځ ګډ شوی. "هاکا" د موری دودیزه نڅا ده. دوی طبیعت، راګبي، او احترام ته ارزښت ورکوي. خلک یې ساده، مهربان او کرهني‌پال دي.